ازاى اسلك حوض مسدودو الطرقة اللى انا بستخدمها دايما: ان انا بجيب كربوناتو وخل, واحط الكربوناتو كمية كبيرة فى مكان ال- فتحة الحوض واحط عليها خل-و- وبعدسن بيبدا تفاعل الخل مع الكربوناتو فا دا بيادى ان انا الحوض يتسلك وبعدين بسبهم لمدة خمستاشر دقيقة, وبعدين ازود عليهم ماية مغلية- فا دا بي- يفتح الحوض وبيخليه متسلك